Golooli so ina peewna hoɗorde, ɗi ƴeewata ko goloowu rewu, ardo. Ɗi lelna bofooɗe. So ɗum toccinaama, ɗiin ngona gollooji. Goɗɗi ngaddoya ndiyam, goɗɗi ngaddoya leydi. Ni peewna saara horndorde haa feewa. So ɗi ngayni ɗi pecca golle ɗe. Ɗiiɗo ko deentooji laamu, ɗiiɗo ko gollooji, <hesitation> ɗiiɗo ko laamiɗi.